Nalika kuring keur leutik, kuring hayang jadi pebisnis anu sukses.

Naon palajaran anu dipikaresep ku anjeun di sakola jeung naon alesanna?

Salah sahiji seniman lokal anu kuring puja nyaeta Raden Saleh, seniman lukis asal Indonesia anu kasohor ku karyana.

Jelaskeun kumaha carana masak atawa nyiapkeun tuangan karesep anjeun

Teknologi naon anu mineng digunakeun ku anjeun?

Carita dongeng kabudayaan kasohor anu dipikaresep ku kuring nyaeta Sangkuriang.

Jelaskeun katuangan anu dipikaresep ku anjeun

Saha seniman lokal atanapi pangrajin anu anjeun puja?

Abdi resep kana damel mung kedah diimbangi sareng kasehatan awak

Abdi bakal mere peupeujeuh ka babaturan yen manehna ulah gugup jeung kudu percaya diri

Cara abdi ngeusian pulsa dina hape nyaeta ngagunakeun aplikasi bank seluler

Kusabab langit mantulkeun warna atmosfer bumi anu warna na biru

Muhun, sakola di nagara abdi ngadukung sababaraha basa, di antarana bahasa sunda, bahasa indonesia, sareng bahasa inggris.

Katuangan anu teu sehat nyaeta katuangan anu tiasa nimbulkeun panyakit ka awak urang, nyaeta katuangan olahan anu tiasa dituang sakali-kali.

Abdi jarang olahraga, paling oge abdi olahraga dina saminggu sakali.

Tutuwuhan anu mineng ditingali ku abdi di antara na kembang mawar sareng kembang malati

Liburan anu dipikaresep ku abdi nyaeta nganjang ka museum kusabab tiasa meunangkeun elmu pikeun sajarah

Cara abdi ngajaga awak jeung kasehatan nyaeta ku sare anu cukup, ngajaga katuangan, jeung ngurangan stres.

Hal anu dibanggakeun ti diri abdi nyaeta abdi gaduh kapercayaan diri anu ageung

Muhun, abdi ngarasa bagja ku jalan hirup abdi dugi ka ayeuna, kusabab abdi tiasa menangkeun seueur palajaran dina pangalaman hirup abdi.

Genre musik karesep abdi nyaeta genre rock.

Katuangan anu sehat teh nyaeta katuangan anu ngandung serat, vitamin sareng protein anu sae, sapertos daging, sayur sareng buah

Kajadian sajarah anu parantos diajarkeun di sakola nyaeta ngeunaan kajadian proklamasi Indonesia.

Abdi resep pisan kana katuangan anu amis-amis sapertos kueh atanapi donat

Kusabab dina panangan teh mindeng aya aktivitas anu tiasa nimbulkeun loba bakteri.

Tokoh sajarah anu kasohor di nagara abdi nyaeta Insinyur Sukarno.

Tangkal anu paling umum di tempat abdi nyaeta tangkal caringin

Abdi hoyong pisan tiasa diajar maen piano.

Abdi mindeng ningali tatangkalan unggal poe.

Musim jeung jenis cuaca anu aya di nagara abdi nyaeta musim hujan jeung musim halodo.

Muhun, komunitas abdi ngagaduhan kasenian tari sareng musik tradisional, di antarana kasenian tari merak sareng musik karawitan.

Musisi anu dipikaresep ku abdi nyaeta Arman Maulana.

Buku atanapi carita anu kasohor kanggo murangkalih nyaeta buku ngeunaan carita Sangkuriang.

Abdi resep pisan kana pabrik mobil merek Toyota.

Kaulinan anu osok dipaenkeun ku barudak di komunitas abdi nyaeta kaulinan oray-orayan.

Olahraga anu dipikaresep ku abdi diantarana olahraga ngojay sareng senam

Abdi mineng ngagunakeun hape salila dalapan jam dina hiji poe

Abdi henteu patos resep lumpat.

Carita dongeng kabudayaan kasohor anu dipikaresep ku abdi nyaeta carita roro jongrang.

Katuangan anu sehat sareng anu ngandung gizi teh nyaeta katuangan anu tiasa nyayogikeun kabutuhan gizi awak, sapertos karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, sareng serat.

Buku atanapi carita anu kasohor kanggo murangkalih di antarana dongeng tradisional sapertos Si Kancil, Timun Mas, sareng Bawah Merah Bawang Putih anu ngandung nilai moral jeung ajaran hirup.

Di budaya sunda, nalika aya nu ngantunkeun, kulawarga jeung sanak anu ngurus jenazah. Biasana, tatangga-tatangga di sakitar oge silih bantos ti mimiti mandian jenazah, solat jenazah, nepi ka ngiring doa.

Kuring leuwih resep di luar ruangan sabab kuring ngarasa leuwih seger nalika di alam anu kabuka.

Kuring pernah melak sababaraha pepelakan di kebon anu leutik di antarana cabe, tomat, sareng kangkung. Salian ti eta, kuring oge pernah melak pohon jeruk nipis di halaman kuring anu bisa dipake pikeun masakan atawa inuman.

Cuaca di nagara kuring nyaeta di Indonesia parantos robih salami 10 tahun kapengker kusabab patali jeung emisi gas imah kaca sareng karusakan lingkungan anu mangaruhan pola cuaca sacara global, henteu terkecuali di Indonesia.

Nalika nyirian dinten tepang taun, kuring biasana ngumpul jeung kulawarga atawa babaturan pikeun ngaramekeun acarana.

Katuangan anu dipikaresep pisan ku kuring nyaeta nasi goreng. Salian ti eta, kuring oge resep kana sate sareng rendang, anu boga rasa kuat jeung kaya rempah-rempah, ngajadikeun eta salah sahiji katuangan anu teu bisa diliwatkeun.

Di Indonesia, pamarentah parantos ngembangkeun sababaraha program kasejahteraan, pikeun ngabantu masarakat, utamana anu kurang mampu. Salah sahiji program anu kasohor nyaeta Program Keluarga Harapan (PKH) anu nyayogikeun bantuan ka kulawarga miskin supaya tiasa ngakses pendidikan, kasehatan, jeung pangan anu leuwih hade.